د طوطیانو تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده، سي طوطیان خبرې کوي. زراهلي کېږي او له انسانانو سره زر ‌‌أنس اخلي. کله سي طوطیان له انسانانو سره اوسي، خبرې زده کوي او د انسانانو د خبرو پېښې کوي. طوطیان څو رنګه بڼکې لري، یو طوطی کیدای سي یو رنګ او یا هم څو رنګه بڼکې ولري. طوطیان لنډې خو تېرې مښوکې لري.